Pos nican teuan titlahtlacuah ticuah di tlin mach ticahahseh, lo que tlen ticahahsih titlahtlacua porque nican titlahtlacuah tlen tiquixomateh pos queh tomachile, chilcohpepetzin, totoltechile yetzinli in tlen ocachi amo techpoloua simi ticpiyah patochan, tlaxcali de tlaoli, tichchihchiuh tolama, tosohsouauan uo lo que tlen vetz titlahtlacuah, pero quemah titlahtlacuah cuali ihcuac oncah totomen timocoviah canah iitlah ocachi tepetzin cuali. de tlen ticahahsih